عشان تحظر شاي أول شي حط شوية ماية في الغالية وخليها تغلى بعدين حط معلجة شاي صغيرة في الفنجان أو كوب وأسكب على المايا المغلية خليك صابر شويا خلي الشاي يتخمر لمدة ثلاث إلى خمس دجايج بعدين حط السكر أو الحليب ع حسب زوجك وحركه عدل وبس